མེ་ཧེ་ཇིཀ་བསྟན་དེ་ནང་ལོ་ཐམ་ཆ་ལོ་ཆ་ནེས་ཀེ་ཤུག་བསྟན་ཤ་ཧབ་པོ་ཨིན། དེ་ཧ་དེམ་ནག་ལོ་དེ་ སཾ་དོང་པོ་ག་ན་ཐོད་ཐའ་ཨོ་ན་ཧ་ནོ་བྲེཀ་ཤྭ་དེགས། ཁན་ཕ་སི་ནག་ཆ་ལོ་གོ་པོ་དེ་ ནག་ཅ་ཀེ་ཕུ་ཡང་ན་ཁོ་བོ་དོང་ཤེས་དེཨིན། ནག་ཧེ་ཐུ་ལེ་ཏ་ཝ་ཆ་ན་དེ་ སཾ་ཤ་བོལ་ལོ་ཨོ་དམབོམ་དུ་ཤ་ཁང་ན་དཀོ་སེ་ཏཾ་རོ་མ་པོ་ཨིན། རང་ལི་ཡ་པེ་ཆ་ནེ་དེ་ཇུ། ཤ་ཁང་བོམ་པུ་ན་ ཏ་ཕེ་པོ་ཚ་ནེ་དེ་ཀེ་མོ་ཤ་ཁང་དུང་དུང་ཆེོ་ན་མེ་ དྲན་ན་ལོ་ཤ་འཐོབ་གསུ་ཤ་ཨིན། ད་ལེ་ཤ་ཁང་བོམ་པུ་གུ་ཡོ་དེ་རང་ཀེ་ཆ་ནེ་དེ་མ་པོ་ཐོ་གོ་དེ་ཨིན།